دوه زه یویشت کال څلور کاله مخکي، ځکه چې اوس دوه زه پنځویشت میلادي کال دی. دوه زه یویشت کال د افغانستان لپاره یو تاریخي کال و ځکه په دوه زه یویشت کال کې شل کلن دولت سکوت وکړ او په لکهاوو انسانان یو ځل بیا د خپل هیواد څخه مهاجرت ته مجبور سول. یو ښه اړخ دا و چې د دولت د سکوت سره خلګ نه سوه مړه او جنګ و نسو.